طبعاً راح تخش على جيميل ، وبعدين تعمل إنشاء حساب جديد راح يطلب منك عدة بيانات مثلا رقم تلفونك أسمك عمرك وراح يرسلك رمز تحقق ، بعد ما يرسلك رمز تحقق راح تظيف رمز التحقق عندك على البرنامج وتلاقى نفسك فعلت الحساب يعنى علطول.